अन्ग बस् ब बिलेत् पुब्लिच् त्रन्स्पोर्ततिओन् को है, बरतो खलम्ने जेय। मने किअन्ग् होस्तेलोन् थने जेय। मल ब नोउ थन्ग्ब खलम्न्गर। भस्पेर् ब है, ब प्सप्सु औतोफेर् बहिने जेय। थन्ग्ने यव्ने जिन्ग्न है सोलि स्तक सिनन्ग् खैय। सोलि स्तक हव्क्। कम्पे है अर थन्ग्ब होइ बिरेन् थन्ग्ब बित्न। बीस-तीस स्तक थन्ग्न्गर। भ्रे औतोफेर् ब दस स्तक, बीस स्तक हुम्न लन हजेयर्। भन्ग्द्रैतो बिदे थन्ग्ग, जिसन्ग्किनि बे दस-बीस स्तक याने। म्प्रए है म सव् है थन्ग् प्रम बित्न। दो सौ-दो सौ हुम्न लन, दो सौ-तीन सौ पुब्लिच् त्रन्स्पोर्ततिओन् थन्ग्ने जेय हिजन्ग्न है। भरतो खलम्ने गजन् ब। भरतो थन्ग्ग निसे। अर सोलि स्तक, पोन्छ स्तक स्तन्गन् बरतो खलम्ने गजन् ब थै। म्प्रए खति ब थै बिन। म्प्रए नोउ सिम् थन्ग्ग ब थै अन्ग न है। असि स्तक से नन्ग् प्रम। नोउ थन्ग् लेपे लेव है। नोउ थन्ग् लेपे लेव है। दुइ सो हुम् जेयर् अन्ग।